Për të notuar në një liqen ose lum, do të merrja me vete një kostum banje, një peshqir dhe këpucë të përshtatshme për ujin. Do të përfshija gjithashtu krem dielli dhe një kapele për mbrojtje nga dielli.